Ny voka-tsoa azo amin'ny <hesitation> fihinana sakafo manta dia satria mbola ao aby ny otrikaina aminazy a tsisy very. Fa misy koa anefa a <hesitation> voka-dratsiny mety hamparary izy. Ohatra fotsiny izao hoe mahandro hena kisoa ianao ka tsy masamasaka tsara dia mety hitarika aretina izany.